هګۍ مختلف ډولونه لري، چې د چرګ، مرغۍ، شترمرغ او نورو مرغانو له خوا اچول کېږي. د چرګانو هګۍ تر ټولو عامې دي. په رنګ سپینې او نسواري وي؛ فرق یې یوازې د چرګې نسل دی، نه خوند یا ګټه. نورې هګۍ لکه شترمرغ هګۍ، غټې او درنې وي، خو په ورځني پخلي کې ډېر نه کارېږي. نو، هګۍ د مرغۍ ډول، اندازه، او رنګ له مخې توپیر لري، خو اکثر یې یو شان ګټورې دي.